بين رفقاتي والشريك أفضل الذهاب مع رفقاتي في رحلة. نسولف نستمتع بها. مع رفقاتي بيصير الرحلة وايد مسلية وايد حلوة. نسولف على حياتنا نسولف على شغلنا. نستمتع وايد بالرفقة ونستمتع وايد مع الربع. بتكون رحلة وايد حلوة.